<noise> Gny sakafo <noise> Indianina <noise> moa gn <noise> tena afatara <noise> azy da izy reo tia mampiasa episy. Tiandreo gn mampiasa raha malaolao. Gn tena ahafatara andreo zany da gn fihinana raha masiaky, malao tsisy hevitsy, <noise> zay <noise> gn'afatara <noise> azy. <noise>